Toh hari wo day kaŋ bor ga haŋ, da bor ga du gwara bor ma koy ka du buta ra hari, waŋkaŋ yaŋ i go ga neera, kaŋ i go ga kar ka daŋ. Ifo se da i ga yay, i ga ni gaa hamo no baani, ni bumbo ni ga ma ni bina ra haray maye don ɲga nda day ra hari manci afo zama wadin yaŋ i na i hina, i na ziibi kulu ka i se a ma ga se no da ni na i haŋ, barfoyaŋ ga ba ɲgay na ni haŋ don i ma ni gaa hamay no baani se. Ɲga kaci haŋkaŋ se ay ne a bisa day hari ɲga din ni na day woodin da ga yay ni na haŋ, ni ga na ni gaa hamo ra naŋkul ni gaa hamo ga yay da ga yay ba a si yay no da ni na haŋ, i si a sasabandi nda day hari. Zama sabida woodin wo ziibi kulu kaŋ go a ra haray, i na taacewa ka'ka i na kokoso i na nin a sinda ziibi kulu ni di ni a ga baani daŋ ka ba day hari. Day hari cindo da ni na candi kande ka gisi gulla ra, din diya suba da kani, ziibi kaŋ ni di ganda hinne wasa amma wane a sinda matekaŋ no ni ga ba kate ka di ziibi ize a ra balle ma daŋ ni gunda ra hala a ma koy ka ne ɲga ga hay'fo te ni se ni gunda ra haray ni di mo.